Allor t'aggia dicere 'a verità, che nun sacc cucinà, ovviamente ce ne stann. Ceh ij cucino molto bene, molto molto bene. Però che nun sacc cucinà, ovviamente ce ne stann. Però oggi con internet, ceh 'na cosa ca tu nun saje cucinà 'o pigl e t' 'o vaje a verè. <hesitation> Quello che ti posso dire è che effettivamente io non ho mai fatto una scarola imbottita, però bast che m' 'a mpar. Ceh cose che non so cucinare e che vorrei cucinare sì c' stann, però alla fine 'e capit, nun c' vò nient oggi. Cose che ij nun sacc cucinà pur si m' mett, è sicurament <hesitation> 'e dolc. I dolci io ho difficoltà a cucinarli pecchè nun riesc a capì 'e porzion. E quando poi azzecc tutt quant 'e porzion comunque nun m'escen. Non saprei dirti esattamente chell ca m' vuless imparà a cucinà come dolci, ma foss 'a Maronn che riuscess a fa pur 'na mezza torta. Comunque alla fine nun è 'na cosa che io mo ci muoio o che sto sperenn 'e m' imparà. Però t'aggia dicere 'a verità, forse chiù 'na cosa salata ad esempio. La scarola come ti ho detto o un peperone imbottito. Chest m' piacess. Oppure nun riesco a girà 'a pizza. 'a pasta no? Tu faje 'a pasta d' 'a pizza, pò 'a girà, faje 'O tondo, 'o <hesitation> e poj c' miett 'a robb ngopp e 'a miett sott 'o furn. 'O furn a legna, 'o furn elettrico no?. Ij nun 'a riesco a girà, ceh nun riesco a fa 'a forma d' 'a pizza a cerchio. M'esceno semp 'e buchi. Chest è nu problem. Ceh ij nun c' 'a facc. E come aggia fa? E nun 'o sacc. E mo m' voglio imparà a fa pur sta cos. Pecchè 'a pizz dint 'a vita secondo me s'adda sapè fa. Pur pecchè t' truov poi dint 'a 'na festa, dint 'a 'na situazion arò nisciun 'a sap fa e almeno tu pigli e sopperisci il problema. <hesitation> Oltre chest'ccà che t'aggia dicere? Forse 'a carn, 'na cosa stupida tipo ragu, carne in brodo, ceh carne che s'adda squaglià mmocc. Ij secondo me pigliaj nu piezz 'e carne ca nun è buono perciò non esce. Oltre questo alla fine a livello di carne alla brace, <hesitation> pesce. Io sono molto bravo. Mi reputo almeno molto bravo. <hesitation> E so bene anche i tagli di carne. Chell ca nun sacc proprj fa effettivament song 'e dolci. Però t'aggia dicere 'a verità ij mo <hesitation> nun m'interessa, pecchè alla fine a chi l'aggia fa sti dolci? Io quann voglio coccos ij piglio e c' 'o vag accattà. Che non è importante in questo momento. Poj s' ij m'aggia truvà dint 'a situazione che aggia fa cocch'dolce, sicuramente lo faccio. M' sto a verè tutt quant 'e cos. Cerco 'e capì com s' fa. Lo faccio. Poj si nun esce buono 'o jett e 'o vag accattà. <hesitation> Ad oggi però questo qua principalmente. E poi forse sai anche la genovese. Io non l'ho mai provata a fare. So la parte come si fa. So la ricetta, tutt quant, però ad oggi ij t' dic, nun l'agg maje fatt. Chissà come m'esce. Non lo so. È un qualcosa che non ho mai provato. Pure perchè ci vuole un- una preparazione dietro tale che sinceramente io non ho neanche la pazienza di farlo. E poi 'e 'mman ca t' puzzano 'e cipoll. O i vestiti, la casa, tutt quant. A me nun m' fa piacer. Pur pecchè ij fatic cu 'a gent e <hesitation> si m'aggia mettere sta puzz 'e cipoll nguoll, manc m' piace. E quindi cerco di non farla, manc m' l'aggia mangià, m' 'a magn 'a cas 'e cocched'un, oppure dint 'a nu ristorant. Chest è sostanzialment.